<hesitation> binatang tu'tolus mohuo molou rumompu mali tikus <noise> semanilow apato kanen nee wii towali ore onerou tande marakel mengese rumompu mali manilo apato kanen mangese wung mangase wimundalen delei apato one pinoai ore apato one mireso ore mengesem kumankan tunatura one to mangase munau pingkan ore oden tomangasemameingengkes kurir. <noise>